कोई भी नए शहर में जाना हो और वहां के सरकारी परिवहन का लाभ उठाना हो, तो जानकारी होना बहुत जरूरी है। उस जगह के बस स्टैंड में आसानी से सरकारी परिवहन मिल जाएगा। अपने छत्तीसगढ़ में भी सरकारी परिवहन चलता है, जिसका किराया आम गाड़ी से सस्ता होता है।